פידל ארבעט אזוי ס'איז דא שטריקן, און ווען מ'שלעפט געוויסע שטריקן, און מ'דעקט צו אנדערע שטריקן און מ'שלעפט דאס, פארעמט עס אויס א הערליכע ניגון.